Igbiki inete biobele kei priba, igbiki ke biobele ke-i pri burie ani, igbiki me krakra bu bu ana bo ye, i krakra bubu igbiki nyana bebe, igbiki me ani biobele ke i priba, ani biobele ke piki iwari priba, an biobele ke i siri priba, an piki biobele ke i ama priba because i krakra me bu igbiki nyanam, te tombo i tam mie be ke ma, krakra bu bu paka bo wer be igbiki me i ere ba menise, ine pri pakama ba because i krakra bo an nyanam, nyana-a be be bo i la kma ini bai meniso, nigwa ohn i yeriso ke mu inye ye because i krakra bo igbiki nyanam; kma i krakra bo igbiki nyana-a te i mu te mu, i bu ke sun na ibi-anga nso, bra ke sun na ibi-anga suum be be i ere ba menise ani igbiki me paka ma te ke i bembe na tombo pri me so ani bu kroa; ani igbiki me paka ma te ke i bembe na tombo pri me so ani na kro; <hesitation> i bem bem na tombo nyana te menji idan-bo diki pa bra sua pri imbo i̎ nimi wer, mbo nimb wer meniso already igbiki me i nyana te te mbo menji dan-bo pa brasua pri, i eveba menso i mbo pe kele diki tre-me, mbo pekele diki te; i yea a ke mbo pri te ba mbo ine te an ke piki ibiye mie ba, ai inye me ke ibiye mie bra, an ke ibiye mie ba be be mbo priba. Not that i ke imbo prite so kuma mbo mu oke te ke mu ye fe fi, ke mu brulala fe te, kappa fe sua bu, ke mu brulala fe bu ba me tombo me oko sme igbigi me; éhn igbiki me krakra bo ani nyana ye so, ani pri pakaba ma me ani nengi ba, buti krakra bu bu ani igbiki me nyana te ke kini prite tei inimim me tombo, me mbo ke ibiye mie ba bebe n igbiki me ani pri pakama so that mbo so ke ba nyana te i ere; ba ikego duko me miso ibu bo mie ibu bro te ba mie sme ye, mie sme ibu bro sme, knta krakra bu igbiki nyana-a be bo me go-go-e i: ere ba menise ani igbiki me mbo pri sombo miete an bu brote i bra bu sin jen ani me nengi ma ye oki ba bra animbo dokiar, ani tre krakra bu ofori be igbiki, i mu oju ke sun te nya na wer be igbiki ma go-go-e ani <hesitation> i yeri ma te piki mbo bara igbiki me okibo be so i piki ke inete ke ibiye mie because igbiki me kra kra bo ofori an piki biobele so ke ipria, ori be te mu te mu o bra ke sun te ani igbiki me nyana wer be tombo mei i ere ba mieso, igbiki me mbo ori be so o nete ke i hiye miea, biogbon shei ani saki memgba o bu bio enii-e, teme shei ani sak nemgba o bu bio emie, because, tie o ibi bra ke igbiki me nyana-a, o piki ine ibi bra so ke an fi bia. En piki duko priba, mieime me igbi kime. mie bem bem bra ani ke a ye barie, mie bem bem ani. iyer mu te doki wer igbiki me. en bea mie bem bra shei igbiki te ipir wer be igbiki. imu i bu ke sun wer be shei anga bu bu te ke ipri wer be igbiki, i bai nete igbiki me te i bei i mu te nyana wia ta igbiki i mai nete ake ibi bra ye-a. kma sak memgba wa bii bai menso ye wa krakra bu bo wa igbiki me nyana te igbiki me ke ibiee mie te ke wana-a-ma na. wana siri na. wana se na pri. wana wari na pri. So that bai bai ofori so. tomi ike go dukoa, yea bio oyio be emi saki. mie ere-oma emi saki. a mie sme bra ke mie sime yim. a mie sme bra ke mie sme yim. tomi prim but i okun ye-a te i mu bru ke siwa suku bio siom bebe teme dein ibu ofori. biobele ibu ofori. sak memgba go-go-e igbiki me nyana wer kuma kruru a bra ana ke i ye be ye gbala kruru sak memgba i kruru a bia ana sme bei. So saki memgba o ye wa krakra bra bo igbiki me nyana te an ke troko mu an ke i biye mie so that bio bele saki memgba wana bu bo-emi